Kii kan, ejii yeb ekorb ekun ekorb esarb rishii, sarb rishii jen, sarb rishii rijen ibasa onun keh kun ekorb sarb rishii naan izii ibaa, ibaa ra isi, isa orun in aan ekun iyii bun, naan ireh weh keh ejie jii timtim ejire behnii beh beh ti m rizii beh reh keh, beh chi wii iyii, beh chii wii iyii beh kun owó beh tim tim tim tim kin yin weh keh tim owii reh ekun owii tim ebie, irisii keh koh keh etim ebie irisii réh ekun iyii naan iyien weh eneh eeehe ekweh eehe ijiiform bia iyii, ekun ijiiform abia ikii keh sumor kwana weh keh bia iyii nnaan neh, ekun ekorb ejien esarb iyiie jien, esarb izii jien, esarb izii ijien araa iyii neh iyiin weh because keh tii iyii nnaan neh, ikwanah reh, araa sen ukoór etere ni san weh neh oni weh oreh rishii kpuru, beh neh huh! onirito wor oja eneh and atito reh. isaonun keh tien izii nnaan neh. izii ken keh igim nnaa keh ejie erontie ejiie, ehen oni weh Okwene rishii bi kweneh mii rishii keh reh ri kubu ekeh feh, ereh rii kubu reh ezeh feh eneh oor owinime gwi, kpbeb mii kwene, orien or ofuea nkeh weh. ikubu. itsi nnan neh, ibaakwana reh. Jie rizii jien, etsen rizii neh oni woor onwor otabar okani rehor oni weh onwor érireh reh, jie rishi ajie ajie jii tim Or ekun jie neh ie itse eneh ikwan a weh reh. ejie riyi ekun ejiien asarb ijire baraa yii ara izi lim iyii nsumar or ejim iyii ni yin weh sel naa iyin weh ehun ibiikun bii neh min tii irijii yen nsarb iyii kasasaka ntim iyii tim na abaasan nsan anun kun bu meh keh beh rehmii beh ruun aneh huh! owan owokun weh osan onun eneh and owan weh eeh apaa weh eee oo ochowor otsi weh oeh neh ofen emi beh idiie ye fihii bu etsi eh min reh tsansan san aneh kitsi eneh araa rizi ijien kan kan sansaan neh eah sen utir beh baraweh neh oni weh otito oni weh oreh rishi npubi reh araa nunun sen utor sef ihwana innan neh karaa uhweh isan sa beh ehba ra weh eti, keh gweh uhor benii beh yebeh etsi eneh beh reh weh beh ruun aneh haii! owan ouhuun weh osan onun eneh owan owan owan ee obaji wan eeh iyeh jie kun oreh ituen iyeh ibijun, beh mebiereh teh teh tia weh jah heh beh tia weh ku ruun aneh huh! owaan waan aneh oyin mii kun o owaan wan aneh osanonun o arami iterite na ente bereh jeh kun jeh hun beh ma tiereh yii iyeh reh bii ra righii abi gue ira nun nun beh eneh nmm beh onii weh onun eneh hum dordieheh ka door bara berabeh ben rumn eneh keh beh tsi eneh weh ruun eneh nnmnm iyiin ewah nnan neh isa onyn reh ochowor orun eneb bi yeb bi otsi ekorb Bi ma mo ekun rishi jie sarh esho be kun nesho bekwu, ekun rizii jien saro etsi iyii tsansan isan kun beh kun shor keh, naan ken gwu hor dorh bara oreh gwen set be bah neh hai!owan weh osaonun gwa gwo ochowor otsi weh asan onun gwu gwo erekun gwugwo, ibayineh ovegwen bu ee basaom ibayine weh enehh eyeh! eeh ochowor weh tsi weh tsi emii nti eneh weh tsi weh tsi emi nsa onun eneh ibayineweh naa wodenbu keh teh bi biem bu, eeh yiebesi gwe uhor eneh hmm mm or ye reh iyele ka kpa itaa erun eheh owan gwi wan, osa onun iki sanunun gwe nnan than hebi tsen eneh wara bi tsen eneh isan onun reh rah okue beh tsa san tsa naa ochowor obaa rah weh tsa sasan. Ikwana bu keh arah iyankwe ojen, naa wo jien bu naa keh mu reh bedi, keji mo gweh bedi ken ibah ki weh wan san san san fi ki iyineh mi bu itsen zii zii zii inaan neh keh kah amo eeh soyii keh kwe emo soyii keh soyii woor ekun iyia sarb heh saarb iyii neh baa sa onun, esho bekwu ikwana keh eeh sen izii jizizi nnan neh, keh tsen iyii nnan, isa onun keh ibii ijii neh min tsen iyi yan nka emo fa kun efere iyii ifere weh ilaa eee eya ti itie leme leme leme leme reh taa bie keh sef eerun eneh mmhm ekun hor fa owun zi sef ikoana because kaa ra izi zizi Eeh ereh iwara weh rishii, bilreh bii wara weh keh bira tso weh enyiereh neh neh mureh itaa reh, itaa ken kaa nun nun ibedi keh mureh irah lormor weh lormok weh isaonun iyii neh mii reh becaus keh reh onii weh tsara tsareh keh wara ita keh beh tsin eben beh titi ibedi iken sef behbaa ruun eneh huh! bereh onii weh onun eneh huh! beneh onii weh oreh eneh ihwana nnan neh and iyineh mii nnan neh min tii nso rishii sor itaa kii eso ekorb eken ara ekorb eken ikwana keh eeh meeh kun ekorb enen behni efeh tii reh